Ñe asko kua oipota jei mbaegui yayoguaruva, yayoguaru ipuere mbae ikavi mbae vaegui omanovagui yayuguaruvi opaño mbaere ñamae tembiugui jaema kuae ñe <hesitation> ikaviatei yande erei oiko yande ndie amoape